كنفضل نشتاغل خمس ايام و تلات ساعات في اليوم هكا غنعمر وقتي و ديما غيكون عندي مايدار و مغديش عندي وقت الفراغ و غادي اشيط ليا الوقت باش نمارس اعمال خرى ندير نشاطات خرى نتهلا فوليداتي نخرج ندير الرياضة اما الا اشتغلت نهار واحد فغيكون عندي وقت فراغ كبير و غادي تكون حتى المردودية اقل